اللغات اللى أستطيع أتحدث بها بالإضافة للغة العربية أجدر أفهم وإتكلم الإنجليزية، كمان شوى أفهم باللغة الفرنسية لأن كونى أحبها وأحب فرنسا وأود إنى أزورها بأجرب وجت، كمان أحب <hesitation> أتكلم شوى باللغة الكورية صراحة لإنى أتابع مسلسلات كثيرة فأعرف أتكلم بعض الكلمات اللى يتكلمون بها و أفهمها.